Iyaa keshe umwe okuna elalakano nokuna ngoo etimaumbwile oku kala ena onghalamwenyo ili nawa iyaa onghalamwenyo nee ili nawa ei oina oinima oili patatu ohanditi oili patatu ngeenge pamwe owahanga weilongekidilwa nale kovakulunhu voye eshi weya wadalwa owahanga nale vekulongekidila nale onghalamwenyo ili nawa nenge pamwe omuulunhu woye ekufiyapo ndee tofyuulula ndee tokala una onghalamwenyo ili nawa nenge pamwe oove ngoo nee mwene walonga noudiinini ndee fiyo oto shipondola iyaa ame onghalamwenyo iwa ondeitalako momukalo uli ngaha kutya keshe umwe okuli oo ena ngoo eshi apumbwa shiwa ngeno shayukilila monghalamwenyo yaye opo akale ena onghalamwenyo ilinawa opo nee onghalamwenyo ikale yayukilila omunhu petameko petameko petameko laye eshi tadalwa okwa pumbwa oku kala alongekidilwa onele ili nawa kutya nee omeumbo pamwe omomudingonoko omu teya sho osho efimbo limwe oshafimana omanga inweeta okaana kombada yedu omanga inweeta nenge onghalamwenyo mounyuni omu ngaha ukale watonatela oinima ei kutya omunhu oo oto mweeta peni oto mweeta momudingonoko uli ngahelipi peumbo apa uli opeli ngahelipi ota kalapo tuu ena ombili otakalapo tuu eli meameno ota kulu eli momukalo uli ngahelipi Oshinima shimwe ngeno sho tete oinima yotete omunhu ena okutala oya ngaha manga ino dilaadila onghalamwenyo ikale ili xwepo opuwo onghalamwenyo opo nee ikale ili xwepo ngaho eshi ngoo takulu yee otadalwa eshi adalwa ota longekidilwa elihongo lili nawa okaana naka longekidilwe ofikola naka twalwe noku ngee ota shidulika omunhu atwalwe ko kofikola ili xwepo ndee takala naana elihonga ashiive onghalamwenyo yalongekidwa novakulunhu vaye nokuli nava kale ovayambididi navakale ovo eengudi melihongo laye opo adule okuxuma komesho yee adule oku kala elilongekidila onghalamwenyo oyo ili komesho shaashi vahapu kakwali twalombwelwa nokuli noinima ei ili ngaha omunhu owakula ashike nenge pamwe nokuli aakulunhu ovakala ngoo veshishi ofye ashike twakala tuli melidimbiko tuheshi kutya oshikwashike shashi nokuli efimbo limwe nale ngee omunhu totelwa kofikola ouwete toningwa onyanya luhapu nokuli otwa kala hatu xulile meendjila shaashi omunhu inohala oku ya kofikoal maala efimbo limwe onda shiiva kutya nenge onde shidimbululamo kutya ovanhu aava ovakala veli kombinga yetu novakala nokuli tave tukwafele opo ashike tukale tuna eenghalamwenyo dili nawa tokala una onghalamwenyo ili nawa momukalo uli ngaho kutya o- o toyi kofikola kutya nee pamwe omongudu yotete ile pamwe okongudu yaxuuninwa oyo yomulongo nambali omanga inoya koiputudilo yopombada ukelilongele osho wapumbwa okuke lilongela. iyaa onghalamwenyo naikale ili ngaha kutya ngaho okaana naka longekidilwe Momukalo uli nawa meumbo muna oikulya omunhu tadulu okukala nande ngeno hashiyamba shima ngoo omunhu ihanangele ondjala shima ngoo omunhu ihaningi shike una ngoo o- o oufemba woku woku yako ya wokuya keshe pamwe apa wahala nditye ngoo mounyuni wanakanena ounona ohava twalwa koo keenele doku danaukilwa omunhu oo uli ngoo ngaho ngeenge nee omunhu ngee wakulu shima nee wakulu toyi keefikola dopombada ee too tomane ofikola oyo ili nawa shima wamane ofikola oyo ili nawa ove otokongo oilonga shima wamono oilonga eiyi oyo nee handiti kutya eyi oshitukulwa oshitivali shonghalamwenyo shonghalamwenyo yomunhu apa una okukala watamekela onga omukulunhu okudja peedula nee omilongo mbali nhanano okuuka pombada okutya ngoo owapumbwa oku kala una oilonga shima wamono oilonga oyo ili ngaho tokala tomo tokongo omukulukadi ngeenge omulumenhu ngeenge omukulukadi tokongwa komulumenhu ndee tohombola mokuhombola nee omo tamu dala ounona shaashi paife ovanhu aava ota veyapo taveya mofamili ovanhu vaa havalongo ovanhu vena apa havadi novanhu otava dulu okufilwa oshisho ounona ava ngaha taveyapo ava ngaha ee pena ngoo umwe hadulu kutya oo ndipukulule ounona ndivaningile ee homework davo nandi vaningile eshi ngaha naashinya nashinya ei oyo onghalamwenyo taikala ili xwepo nota idulu okuvatela Oshiwana shixume komesho momikalo dihapu iinima aayo oha tuyiidimbike no ihatumono ouwa wayo maala oshiima shafimana omunhu tokola ngoo u- u ulingoo xwepo ngeno oh una ngoo neumbo loye lili pondodo mh- mh eumbo talimonika tuu nawa eumbo lili panghatu ili nawa pena ngoo o- o- pena ngoo nuumeya ngeno omunhu shima wuudite oupyu ove otonukilemo ove oto kiikosha nonande otoya ngoo monduda ngoo ngaha ondududa yokufikila omuna omatyofa omunhu todulu oku kala omutumba ndee toningi haku teleka pondje uli mee mwifi munya aaye omunhu ouna nokafiya kelipenya uli nawa notv oyekutalela komesho totale u- u kapena itofiwapo nokuli nokeenghundana dounyuni oushi eshi tashi linyenge onghalamwenyo toi wiili wili xwepo oshinima weshi lilongekidila shili nawa efimbo limwe nokuli oo o- o- oshiwa oku kunghilila nokuli ovanyasha nenge tukunghilile ngoo ovanhu kutya natu longekidile teete ounona vetweni eenghalamwenyo opo ashike nande luhapu ovanhu aava tava mono oixuna ota vamono oixuna shaashi eenghalamwenyo davo kadali dalongekidwa okudja petameko molwaashi aakulunhu mutu ovo kwali kaveuditeko nenge inaashiva efimano loku kala omunhu eli monghalamwenyo yalongekidwa momukalo uli ngaho shoo osho uwete opena eyooloka pokati keenghalamwenyo dova laule neeghalamwenyo dova tilyane ovatilyane ohaalongekida ounona vavo nokuli manga okaana ina kadalwa okena nale oimaliwa yatuvikilwa ili penya ili mombaanga yako ilipo nokuli eshi ashike takeyapo opena nale oinima yako eshi omunhu tawanifa eedula omilongo mbali naimwe Yee otapewa nee etuvilo laye olo akala atuvikililwa kovakulunhu vaye metuvikilo nee omo omo nee hakufa kutya ondahala okuninga eshi ngaha ondahala okuninga eshingaha efimbo limwe nokuli eshi teyapo nongeshefa okwe itotelwa nale ouweteko omunhu oo okuna onghalamwenyo yalongekidilwa nawa onghalamwenyo ili melandulafano noitaka noitakamona oixuna no- ne- no- ne nomakwatafano nokuli okwa longekidilwa nale kovakulunhu vaye oshiima shimwe hashi kala ngoo shiwa vamwe nokuli ouna ngoo okulonga noudiinini kwoove mwene shaashi mounyuni weengeshefa omuna omashongo mahapu oo kashisha ashike ngoo nee exuli mokambi nenge ohakutiwa okambi mexuli walye ouna okulonga noudiinini efimbo limwe yo oyo neee onghalamwenyo ili nawa ngaho ovanhu vahapu ovanyasha ovanyenge shoo osho tohange nokuli taavake omunhu keshe efimbo okamangwapo okwaninga shinya okwaninga shike shaashi okuna ondende yokulilongela ove mwene efimbo limwe neengenge pamwe ouna omupya nonghalamwenyo oove umwe wo- wo womufye aava kwali ina ttupewa elongekido lili nawa petameko o oto kunghililwa ulonge noudiinini ulonge nokashona oko unapo ngeenge nokuli ouli kofikola inda kofikola ndee eshi toyi kofikola aako ngaho oto lihongo ushi kutya ohandiilongo ndika tatayepo oluhepo linya lili keumbo ohandiilongo shaashi ondahala ndikakale ndina otuwa yange yafa apa ngaha andihongo ondahala ndikakale ndina eumbo lange lili ngaha oha ndiilongo ohandiilongo opo ndihakamonife oixuna ounona vange eshi taveya nenge ohandiilongo ndika kufeko aakulunhu vange koshi ohandi longo ndilongekide onakwiiwa yange nande ngoo nande pamwe nee moilonga ondakadjamo Ondili ngoo ngaho omunhu ounona nonghalamwenyo ili xwepo ounyuni ounyuni ouyadi oinima ihapu omunhu uheshi kulemana kuna nande omatuvikilo asha onumba una ngoo watuvikila ngoo okamaliwa konhumba pee shoo osho uwete o- o- o- o- o- ovanhu mounyuni oveli ovena omatuvikilo mahapu shoo osho uwete tuna ngoo ovanenenhu ovo vena oimaliwa ndee oshimaliwa ngee tashipopiwa omunhu okwafa ashike tapopi okatevo pamwe shaala kutya omunhu onghalamwenyo yaye okwe ilongekida nawa no nokuli nokuli elimododo nande okwa kulupa shoo osho uwete ihakamona oixuna vali shoo osho uwete fyeni ovakulupe omunhu otoyi koilonga mefimbo loye eshi wali omunyasha ino longekidasha kuna eshi waningaposha o- o- owa pendjelwa eshi wapendjelwa kwali una otuwa embo kwali una ove owapewa ashike ouyovi omafele eli atanho omayovi omafele eli a tanho omo omo tokendabala okukufa eumbo loye omo tokendabala okulanda otuwa yotete oo moule ashike weedula dili mbali oimaliwa oyapwapo eshi yapwapo nee ove ino ikilila ondjala kwali okwali ngoo homono okafilinga koye ove oto tameke twiipula kuty aoimaliwa ei wapewa oweilongifa shike opuwo ngaho ohonde yalonda eshi yalonda ngaho keshe efimbo otwehama twehama nonghalamwenyo yoye ohaitetulwa ohasheeta nokuli noweenda woye kombada yedu uninge uxupi notashi kuxulifako diva. soo oshinima shimwe shili shili shiwa kutya omanga ngoo inofika lwaapo ngaho nenge fimbo una ngoo todulu umunyasha ngoo ou todulu okweenda oo omanga una omafa ulonge noudiinini ukale ngoo una omatuvikilo oye eli penya opo eshi eedula ado tadikeya oshingoo kutya onda tuvikila apa naapenya ondalonga nawa ondina eumbo lange lilipenya ondina ofalama yange ili penya Etukutuku lange ondilina oleli lili aapa ngaha opo wahateelele waha kakonge oinima ei meendula doye doukulupe ove utetule onghalamwenyo yoye ikale ixupi. ovanhu otaa otavayi taatuka needila tavayi keendje doilongo ovanhu otavai kokule kule kule ngeenge owatale nokuli ovanhu oveli mee dubai ouweteko omunhu ena onghalamwenyo eili longekidila nawa nawa nawa nomo ukulupe waye ngaashi mee campany omo ndapopya hatulongo dee nwr ovanhu omunhu otadulu okuuya tadi komakule kule ndee teya oku ashike shaashi okwalongekida nale onghalamwenyo yaye okudja petameko oinima yaye oili melandulafano oinima yaye oya longekidwa nale ili nawa kapena osho tashi mupe oudjuu womomadilaadilo ngeno akale alimbililwa kusha shaashi onghalamwenyo yaye okweilongekida nawa ota tyapula onghalamwenyo yaye nonghalamwenyo yaye oili melandulafano ouweteko oshinima shimwe shafimana otwa pumbwa oku kala tweshi kotokela onga ovalaule nafye yoo tukale twii tule ponghalamwenyo naana ngaashi yovanhu venya vova europe shaashi voo navo ovakala ashike veli meenghalo dili ngaho ndee tave lilongekida ndee fiyo otaadulu oku kala taa tyapula onghalamwenyo yavo ili nawa momukalo oo uli ngaho ngaho tangi unene